די באנוץ פון ציין בערשטליך איז צו קענען אויספיצן און רייניגן די ציין פון אלע שמוצן וואס זאמלען זיך דארטן אן, עס זאל זיך נישט אנזאמלען צופיל באצילן און באקטעריע, און פארדארבן די ציין.